راح أبحث عن كيفية تحسين المستقبل، بإستخدام التجارب من الماضي. أكيد بحاول أساعد المجتمع، بتطوير بعض الأفكار والإبتكارات التكنولوجية، لزيادة الوعي والإزدهار.